Sua chii ntasa kasai mai jenai suni nu hora nu nayiu va xáá inii suni kasa nteva’a jii, tu ka ka’a va’a jiíí naun tí’í te yua ku nu chaa jaa kítí ini chii tuva saii, nu saii mal suni chii tuka tua yo va’a iniíí jio kítí iniíí nuyo, kítí iniíí chii jani iniíí yo kantaa sua jenayo pero nasu ín ti’íri sua kantaa jena’a chii ioo ruu jaa va’a iniri te ka’an va’a jii nayiuu te ioo ruu jaa ñaa kaa iniri xii nau te sa’a ntevari jii nayiu yua te yua kiti ini nayiu ku ja tua saii nanu ioo maii ja va’a inii y todo tiempo.